won sunii won miesaati sun, sagale tadibi hinmidaasiti tadibi hinyakit, duumii mia ta idaren, mian ta uumama ishin shun shiida hinkabdu amo ta idaraansun dukub duftiini, dugub gudio hama duftiini inama gudio hama leesit, ak dukub sukaria inama gudio hama leesit amo mian ta kawaidan shida hinkabdu